Ya kalo menurut ane tradisi di zaman modern ini ya masih ada sih ya dibilangnya ondel-ondel dibilang yang ngamen keliling keliling kampung iya iya dibilangnya bocah-bocah dah tu pada kecil dah tuh bocah bocah kecil yang dibilangnya ama orang tua susah dibilangin dah di gitu kalau kata orang tua mah ya udah bagenin bae dah itu dia nyari duit dah kan gitu namanya orang tua kalau dah anak kecil udah dibilangin udah susah mah itu ondel-ondel itu namanya ngarak ondel-ondel itu buat zaman sekarang lagi modern ya itu aja kok dibilangnya ondel-ondel yang keliling dari kampung nih dari satu rt ke rt lain ke kecamatan ampek itu namanya ke kota-kota kadang ada yang nyampe itu kaki sampai pada kapalan sampai pada bengkak sampai pada ini tu kaki nggak ada pakai sendal dah itu bocah pada ngamennya puguh cuman dapat duit ya banyak juga itu bocah itu kalau udah dapet duit itu ondel-ondel ngarak itu sampai empat ratus sampai lapanratus itu kalau udah rame rame itu ngarak itu ama teman-temannya kadang-kadang berlima bertiga kalau kita lihat dengar ondel-ondel lha kita juga kadang-kadang pernah ngerasain itu tuh dia nyarter mobil yang kita bawa narik angkot gitu kan dia sampai bang nyarter kesini kita bilang asal jeblak dibayar ama dia dibilang kita bilang pekgo siap bang jangankan pekgo tigaratus juga kita bayar ondel-ondel saking duitnya banyak pendapatannya karena dia kelilingnya jauh ampe seumur-umur kita mah ampe tiga minggu kalau itu bocah nggak pulang ya itu nyari duitnya sampai sebegitu banyaknya itu itu zaman sekarang itu menurut kita ondel-ondel udah.